Alami he de, hi mee teeŋ fboji filli ma ma bimindi nyaa bo fbango. imee mada fyóbdi yobdina bari, anan gande bigi ma agína, bigi ma agina, ahotina a giti. We fana gadu wi ma húrin yaa wi mada númi fbango.